Mi fodan ndiyam ha mayo mi yarna audi am. mi heban na'urawol jamanu je fodata ndiyam daga nder mayo, mi wadda dum ha ngesa am mi hubba dum, sai mi wata tiyo mai ha nder mayo, fuddan fodugo ndiyam daga nder mayo mai wadda dum nder ngesa am mi yarna Audi mai heba Audi mai mauna voda, fuda fin.. pindi be bikkoi.